Da'á tuku ihó xa'a xani inité ñandi nida koo xhikutu, nakan ni kutu hó nguixhi nreyu inixi, nriño nguanote ngui nixhixa, kaniñaxhi xuxa xainina xañadii ñani xadiini nguaxhi kuinixhitoni tí pero nguixhi nreyuiniti, dani tuku <hesitation> inka kiti na kano la burro dani tuku ihoti xanguannoti, té ihote nguixhi nreyo inité ñadii, ñadii xani initi ña.